Fagnomanagna hiatrika fifaninanagna échec après dimy taona: raha voalohany atako mianatra ny échec, mahakasika izy jiaby igny, raha jiaby mahakasika azy hoe at- en détail ny ianarako azy igny, manomboko avy am'regla, fomba fanagnaovagna azy de magnano répétition za matetiky matetiky ary mety ialako am'tanàgna raiky misy za andia hizaha ôlo bondy amin'ny échec igny andeha ifaninanako.